أتمنى بعد عشر سنوات يكون عندي بيت كبير وواسع، وأكون مستقرة ماديا ومرتاحة، وأتمنى يكون العالم فيه سلام وهدوء، ما في تضخم وما في حروب وما في مجاعات، أتمنى بعد عشر سنين يكون الوضع أحسن.